Fazu la foto cun ël cellulare: ëncuadru coza vöi fotografé, cuntrolu bin ch'a sìa tüt a post, chë l'abiu, chë pìu tüt lon chë völu pìé, ch'a sìa a fö, scatu, cuand sentu fe clich a völ di chë la foto al e a post, pöi la cuntrolu e së a va bin la salvu